Gwamana'a ghani ghi Layiya muna p'a wuya no ghi ndaka taƙya ghi ndaka ghuɓute ghama ni khin Ghinshina muuna ƙiƙƙu si ta ghican jarhina dinnan ɓughu p’i yani tana’a ghi ndaka sina yandi ghi ndaka civa khin cani koda muna khin can ɓakwi ko babu ɓakwi ghi ndaka rawa Ghinshina ta daa Vinahi, muna rawusi muu ƙiƙƙa nginasi ta zhan kikkidai ti yani bughu P’ya ghani ma ghaku P’au din Ghinshina, tabu kwa can sai muma rawusi din dinbu a nahiya, a ndaka biyanta a ndaka bijau ghani ai can ma ghi ndaka sinna jarhina bughi ndaka ndakau mna cina khin cani mana bucisi gu we ghu bakatai, ghingi gha diba ghi baci ƙinasi ma mun bundaka sa wuyana mum bu ndaka kuʒa p’iyatinu ghi ndaka kuʒa ghama ci ndaka piya dupuna ghi ndaka khiya cac’alan ghi khin ngwarma amma gha Sinni yandi ghi ndaka civa ghikhi cici to civani a ndaka wuna ɓakwi civani a ndaka uma mbara mun bu ndaka kuʒa piyatina wullani hi ndaka kuʒa p'iyatina subu muna khin Ihinni hi ndaka kuʒa P’iyatina ko Sinni gha fakhi ɓa a rawi mun wuyana ghami babu. Muna khin cani ghi ndaka davar to ghishi wa muna ƙulina yan ɓughi p'iya ghi civi cinwava khin cavi can gwaa a ndaka kuʒa p'iyatina can gwan a ndaka zhan ƙiƙƙidai ghan wee cini ca waci P'iyan waliyai a p'iya p'ahiyai ci p'iyau amma, sai wu sin yandi wu ndaka civa khun ccici waku sina civa bu wu ndaka cina khi cicci yani bu wa fukhitau obu ndaka P'awi amma ghani, wa ngi ngiyi wu Sinni wu bugyi dai mbanai di ƙinwi wu civiya wa kari ghawi wu ndaka wu ndaka kuʒa P'iyatina amma, wa diva wu ndaka bacisi ba we kaman tsuwano kaman a ndaka siɓɓuta aga di khuwisai wa ghana kaman ti da kawa jiggub ba bu ndaka siɓɓuta daga di di khusisai wa ghana kamanti da kawa jiggub ba bu ndaka cu kawai wayana amma wa sin yandi wi nda civau kali lthifiyai ba p'i wuti wu c'ighiya tiwiya wu daka da ƙinna awai awi ci ci ndaka biyu mi mayna caba ghurwai daga ghurwai har wu ndaka hada kanna wa zha niya lemona ayabai onona wani muc'au to wani muc'ai to wana wa gham gaara, sai gma wa kuʒa p'iyatina ghani wa kayi jiniwi, wu na harkalasi wa dibu wada tsiga di shagoni tee to wunai ai ndaka civun bee har ta girma caa gwau ta p'a nasi amma wa diva wu baci wu babuci. To yani bu layi wu kwi kayan taba ndaka faka di kyadiwi daga di kyarwi to khimahiyi a p'iya kwahiyai ci p'iya wa kwa hi yau mbanayu, kullum ngwarun nifiwi kullum danuwai kullum di Vulu aifiyina, to wu nai wu ndaka kuʒa p'iyatinu yani bawu kwi p'usi ko jinnu bu dava baba can neri wuti munda ƙina sabuluna, wa kuʒa ʒan daga dana wican kurdigha ta miba biya waya hi kwahi yai, amma ghai wathi cani baba ghi Layi wa can wuyana to buwi ghani wa khin can gha aa to ghishi to amma kar wa da may pa wada kinna sabuluna, a ƙin sabuluna to biyan muun ba naha khin c'iyani mayina baba to t'u awada wakyan koga t'u dawada busau to wu nai wu kumi jashiu bumbani bee, ammina dinnan bu a ndaka p'a kurdima ta da sai cemona ku taa awara to wanai uma to takuna-takunak har wa umm har hat wo uma jigub wan wa umma virnahu wai uma di kyaru to wani ci mbuna han goh e ci'e cibuna faye kwaye ci mbuna gwamu.